Ye to m'i warin jahangan li yungal meyata m'i syuta jayin dobu aran m'i faon lim se am, lim se am ba'a set, saponni, m'i lawa ab a'a mota am mi ho sabi koyam didon, dek debbwaam m'i burutam yama debwaam to m'i ídi o'i dimingya o'i tiam miyata pato to m'i futlata yaw go miyata m'i fosan benya man defru ab a'a mota man